Uyokha kpoya obo use miud nu rekpa oya obo use udu nu rrh kpa oya obo then stu yorkha kpa oya obo ukhege guonor yaniyakha kpa obo onoroya okhe ire anu duroya onu ormona ikhekeme kpa then ehrinakhe sto emeze eminakhe kpabo ogezo roki ukhakpoya obo arati mie khi onikpara obora orari kpa oya owe orare rena nor kira khe iramie wi ugie aro ikpa obo ogeso soso than uraroya emoi be aratimie ikhonoya rakhege faosa onu emoibe nu rura oya owe rukhera faosa omie moi ebe unurara roze khie oni emoibe ra orurobo erakpo eraso onewora maze ma oni emonayogue rera ikhimero kpa ma situa eh itua serva mare zema onie wo out of inu tua seria itua eva resuside iwo haruna mabe na iyobora naba your na magie benie egimame the otso nure rudu nor kora kpoya obo Oh oye mohagbo so eminakhe and ogeso norekira whokha kpa oyo obo oni osomeh whoge miori miori wegbe as ha ukponoyana obo and onor oyanana ha mi eh fefe oraya mondiro rara toucho as onoyana rokpame obo eh oroghera khirere niwe woh ukpoyor obor oge so ni oya rare yeroyare enufio itseke uwere ra efefe uwerera as ha iyage sokoweweo ha ha abe aburetse ekhe eh uge zonoya nonor ya abu rese ukheri abonoya oya okhere tse umie ruragẹ kelp oni oya whoghiro so erekpo okhei end orakhe mean emi nakhe ora khe mean who rekpeghoronoya rokhi help unogboya unogbo anogbe ebgbe help urogekira as ono yana inageh mi oriweo ha who khenogbori so ukpagor rurogekira oh ikpabor ikhise usua ikpegoro neya ikhiro khi help uno gbo nor norgno oya help urogeri kira kornure abono yor yere aboya Urere ste onoya steni omikpegoro odiori wo ehh steni omoi emonokpa kpari eeh okhakira khi omoi emono koakpiri rokhakera ghe omoumo nokpa kpai rukheraghe okha hamoimera kpapari but emonina nina nina okhalike nor reori but omona fu norrareno niemor okhege zara guonemomie than we wehokhere abu rarirese rehelpori emoni roya so nor kpagbe obo akhekpagbeo bo ogekia agha obora ikhi tse khe urukpegorona ha ono yana oraye rikpe ghoro nor onoya okheyori haha oni oyana ogheribkpegore eyeh rukpa igbe obo different different way rarekpage be obo kpa rarekpaigbe obo urati kpa oyo obo aga-ikpegoro irati paw unogboya helpu gere oniunogbo yara <hesitation> eroyo.